China guinoi arakaema irundɨ eta arasa jare jaeretako arakae ñomaima yogueru yoguireko jaeko poparasa mokoipa rupi jae retako je Republica popular China, jaereta oñemopua jaeko mopeti eta saupopa irundipa saurupima jukuraima jaereta yogueru yogueru arakaeñomaima yogueru yogueru jaereta